أكيد أنا كمعلمة لازم أغير أسلوب الشرح <hesitation> لمان أشرح لطلابي، وأخلي الدرس وايد ممتع ويستانسون بدل يتعلمون ويستانسون، يعني استخدم أسئلة مفتوحة، استخدم لهم نشاط يلعبون اجتب انتباههم يعني، وأعطيهم فترةات راحة.